Ntokura a mowͻ wͻ me dan ho yɛ anan pɛr, na ͻboa ma mframa ͻba me dan no mu ma minya ahom papa na megye. Hͻn a wonnyi ntokuro wͻ hͻn dan ho no, ͻwͻ dɛ wͻpɛ na wͻma wͻbͻ bi to ho ma hͻn, na ͻbͻboa wͻ hͻn ahomgye mu.